Ihá niundió san antonio huitepec, viko nduyu tanai naé treinta y uno de octubre kuá itón nduyuu, katakén lima tikué, naranja, chicha, yee vidii galleta, yañaña takai itón nuu intun nduyu, niñe itú pa'a, café, chocolate, ya'ña ujun, tananke ndatakae ñanka tuña'a ñatuin iin anrake ñee tukundu primero de noviembre he anranke un ngache ian nguu angelito ian ngue nunene iin ngua chocolate café nungua nunu jingui tuin ndindun nduyuu anrague ngue uno nachi ndui ña'a, ndeken ñana nupa'a ondukuñana chió ndotuku naña'a, ndenduyu ndekuña tana'a ngue tuteyin refresco. Ya'a na ian nangue nun yendu kuñuu dos, de noviembre anra yenu nunduu duyuu, achin naé ian nguu unu, nuneni tuku ian ndue chunden ko'o, caldo tiun koño ndatuku, nejin nan ihá nguen ngua caldo anrangue uño chunde hí úu ñee ditá ñe iha uun, unka dita no ultimo kandé yiniá kochino costumbre ñuu di'ó ñé ñanduu cerveza ñandu tundidi'a kuxuña kojandee dee kun ndama nguu, ya'a chindio añara ña'a ndote ian pantión, ndondu ni ihá kandu nuu ñe'e onguan tijé he ichi ondujan como alas dos de tarde nguiuno ndee nduyu unanka kinde janrá, diá tres un ndava nduu ngue ñieto cuete yandu uun ndu tutu ñanjá ndu'a ian costumbre ihá ndunduyu.